क्या बात चि भई, काम कु प्रेशर ज्यादा एगि क्या? इथ्या टेंशन मां भी रौंणू तु आजकल, कुछ ज्यादा ही काम कनू मेते दिख्यणूं। मेहनत भि ज्यादा ही चि त्येरि चलणी। क्या बात चि ऑफिस मां सब ठिक चि ना, अभि त त्येरु प्रमोशन व्हे छो। अच्छा अच्छा हां हां ओ तब त ठिक चि भाई अब अगर त्वेतचे मेहनति चि त लगातार कनू रौ काम। क्वे दिक्कत नी चि, मैं त यनि छो पूछणूं कि यार आजकल बड़ि मेहनत कनू तु। त क्या कुछ ओर परेशानि त नी मतलब नौकरी नूकरु ठिक चल्लीं चि ना? चल बढ़िया।